Niin, entisaikaanhan oli, oli ne teurastukset aina ennen syksyllä, eiks ne ollu?
no aina sitten Mikonpäivän aikana silloinhan sitä teurastettiin mitä teurastettiin ei sitä pitkin vuotta teurastettu
koko vuodeksi aina yhdellä kertaa
niin
eikös se ollut vähän toisenlaista noin muuten se se tappaminenkin kuin nykyään
no olihan se niin että se ei sitä paljon usein minun lapsuudessani paljon lammastakaan lyöneet ennen kuin sitten vasta rupesi lyömään päähän ennen kuin laskivat veren se tuo kun minä olin nyt vähä poika tuo Mikko vainaja kävi meillä - lahtia tekemässä Eljaksella niin se pisti tuohon niskaan lehmää ja se meni yhtä päätä kontilleen vaikka ei sinne mennyt veitsi kuin tuon verran se meni siihen selkäjänteeseen tuosta nuo niskalokista niin se putosi siihen niin kontilleen sihisi silloin ei se - hyppinyt eikä lätkinyt paljon
Niskan puolelle
niin niskaan tuossa on tuohon noin niskalokki niin kuin se elukallakin on niin kuin ihmiselläkin tuo lokkonen niin siihen se pisti veitsenkärjellä vain tai sinne nyt mennyt ei senttiäkään sitten mutta heti se laski lehmä kontilleen eikä se paljon lätkinytkään sitten mutta ei ne nyt enää nyt ne ampuu ja
mutta ennen ei ammuttu ollenkaan eikä lyötykään
ei ei lyöty no kyllä ne elukkaa lyötiin lehmää sentään ja jotka ei osannut siihen niskaan pistää nyt ne löi sentään lehmää mutta toiset ne köyttivät rekeen kiinni köysien kanssa ja aukaisivat kurkut ja laskivat veren pois juu
no se oli vähän raakaa touhua
oli mutta sika taas niin kyllä sikaa sentään lyötiin välillä ja ammuttiinkin kun minäkin jo isompi poika olin
eikös ne sillä lailla nuoran kanssa
niin no naru niin eihän se pysynyt muuten käsissä naru kaulaan vaikka sitä sitten löikin mutta nythän ne on ampuvat siankin
no käyttikös ne sellaista naamaria
ei siihen aikaan ollut sitä ei sitä ole mitään naamaria se naru oli ainoa naamari kun sen sai kaulaan siinä sitten löi
eikös ne kuristanutkin jossakin
se kuristi niin se naru sitten
mutta että ilman lyömistä vain että kuristi
niin niin ilmalla lyömistä niin
veri laskettiin sitten
sitten veri pois niin ja sitten poltettiin kova - kovat tulet puista tulee siihen sika palamaan ja oljilla ja ei sitä osattu tuolla tapaa karvaa pois ottaa kuin nyt se poltettiin
no eikös se liha palanut siinä
ei siinä liha palanut täytyi olla tarkkana olisihan se palanut jos se olisi saanut olla siinä kauan mutta se pidettiin vain sen verran että se karva kärähti pois
olikos se valkean päällä sitten
oli tulet halkoja ristissä palamassa että ne paloi ja siinä oli riu'ussa sitten sika miehet kannatti että se oli siinä tulen päällä
ja harjakset paloi pois
harjakset nypittiin ryssille ja suutarille
ai ne otti ensin nyppimällä harjakset
juu kyllähän toisista lähti - helposti mutta toisista tuli kovasti ja suutarithan ne sai eihän ne olisi voinut suutarin työtä tehdä jos ei ne harjaksia olisi saanut
eikös niissä entisajan sioissa ollutkin harjaksia vähän enemmän
niissähän olisi toisissa noin pitkät harjakset oikein niissä vanhan ajan sioissa mutta niitä ei ole enää näistä mitään harjaksia suutarit saa tämän ajan sioista nämähän on vain villoja
mitenkäs ne siat muuten eikös ne vain välillään ollut
oli - välillään niin suvella oli tuossa länget kaulassa sianlänget että ei menneet pahantekoa
aidanraosta
niin
no minkäslaiset ne sianlänget oikein on
ne oli puu alla nämä ja sitten hakattu reikä ja sitten kaksi pystyssä ja siitä ylhäältä sidottu kiinni ja tästä kolmekulmaiseksi tuli sitten se reikä
se oli kaulaan puristettu sitten
se oli kaulaan se niin kireälle puristettu että se pahaa teki mutta että se siinä keijui että ei se päässyt reiästä lävitse juu
no ei ne tainnut siellä päin jo lihoa ulkona siat
no sittenhän ne vasta pantiin karsinaan ja sittenhän ne vasta lihotettiin ennen kuin tapettiin
syksyllä
niin välistä sentään ruokittiin tuonne jälkeen miestenpäivänkin ja kyllä ne suuria tavallisia ei ne näin suuria sikoja ole ollut kuin niitä nyt on mutta sentään tuollaisia satakuusikymmentä kiloa ja sillä tapaa kaksisataa kiloa sentään ja silloinkin
iso sikahan se sellainen jo on
jo minäkin kymmenkunnan sellaista sikaa Helsinkiin vein sitten poikaloppina kun - ruokittiin niin tuossa tammikuussa tapettiin ja vietiin Helsinkiin hevosella
ai te hevosella kävitte Helsingissä
mm sitten toinen kuorma vietiin tuonne junaan jonka ne vei Helsinkiin että sitten kun sai reestä sen myytyä niin otti sieltä sen toisen kuorman myi taas sen joo sellaista se teetätti sieltä se raha hakea täytyi silloin kun minä vaikka iso mies jo olin
mitenkäs se oli yksinäänkös sitten menitte vai
välistä meitä oli neljäkin hevosta kylällisiä ja en - yksin en minä mennyt sentään koskaan
niin kuin peräkkäin sitten
niin yhdessä roikassa ja menin minä mentiinhän me yhden kerran minä yksin menin mutta tuon Pyhtmäen Iitan kanssa mentiin silloin kun se oli kotona mentiin tuolta Orimattilan kautta vielä silloin ei meillä ollut täältä mitään kaveria mutta meitä oli aina tuo Puustellin - Kaaprelli vainaja ja minä ainakin - aina yhdessä mentiin ja Lautakolan Jussi ja ja tuo Eljaksen Vihtorikin oli - kerran siinä sakissa kun mentiin niin ja Kauppilan Akusti oli kerran ja
olikos se niin kuin talvisaikaan
- talvisydän
jäätä pitkin tästä minkäslainen se reitti oli
tästä mentiin kirkolle ja kirkolta tuonne Orimattilaan tuosta tuosta ei me mentykään koskaan Järvelästä mentiin Herralasta että päästiin siitä sille Helsingin tielle sitten Luhtikylässä ja siitä mentiin aina maantietä myöten pitkin ja kaupunkiin asti pari - jaa ei me pari kertaa oltiin yötä
no missäs te olitte niin kuin ensimmäisen yön sitten tavallisesti
no kun onnisti niin mentiin tuonne mikäs se kylä siinä on ensimmäinen Orimattilaa ei se Simola ollut Luhtikylä mutta ei me oltu siellä yötä siinä on toinen kylä siitä mutta en enää muistan niitä
Ämmälä ja Pennala mitäs siinä on
ei se Ämmälä ole siellä sen tien varrella
ai Luhtikylästä Orimattilaan
niin niin se on sen isännänhän minä tunsin kauan aina Lahdesta usein Sipilä minä muista sen kylän nimeä vain sitten mikä se oli siinä se on ensimmäinen kylä vain Luhtikylästä se on
ei se Niemenkylää ole se
ei Niemenkylä ylety sinne asti se jää taas sinne sivuun
minäkin niin huonosti tunnen sitä Orimattilaa
tuo nuo Niemenkylästähän tuo Hottolan emäntä vainaja kotoisin sinne täytyy kiertää Orimattilan kirkon kautta ja sieltä sitten kiertää tulemaan takaisin se oli niin mukavassa mutkassa se Niemenkylä siellä Tönnön myllyltä täytyy kääntyä tulemaan niin kuin takaisinpäin
ai te siinä olitte yötä sitten Orimattilassa ensimmäisen yön
niin siinä oltiin yö ja sitten mentiin välillä päästiin kaupunkiin yöksi ja usein mentiin toiseksi yöksi kaupunkiin mutta oltiin me kerran yötä - ja silloin kun me Iitan kanssa mentiin niin oltiin tuossa Virailla ensimmäinen yö lähdettiin niin myöhään kotoa
ai missä
Virailla mentiin tämän kautta Orimattilan kautta
missäs se on
ja Virai sehän on tuosta Pennalasta ensimmäinen talo ensimmäinen kylä kun ensin on Luhtikylä ja Ämmälä ja sitten on Virai
onkos se niin kuin Virenoja se sama
no Virenoja niin sama niin Virenoja niin sitä parhaiten kutsuvatkin joo
no siitä sitten - Mäntsälän
siitä mentiin siitä mentiin sitten sille Tönnön myllylle ja Tönnön myllyltä mentiin minä niitä enää muistakaan sieltä tuli sitten tämä meidän tiemme yhteen siellä tuolla puolella yhdellä sillalla tämä meni siihen ja se tämä tie tuli siihen päästiin oikein - vapaalle Helsingin tielle ja sitten toisinaan mentiin kirkonkylään yöksi kirkonkylään Helsingin kirkonkylään siinä oltiin yötä ja välistä oltiin Malmilla Kangasnummella ja aina kuinka se keli antoi völiä sillä tapaa sitä mentiin
no se vissiin katsottiinkin aina vähän parempi keli
niin kyllähän se parempi keli katsottiin mutta vaikka se oli alusta parempi niin tuli välillä sellainen pyry taas että kerran me kerran me - mentiin tuon Sarvan Ylitalo vainajan kanssa kahden ja mutta meille tuli niin myöhään sitten kaupunkiin yritettiin yöksi ja ja tuli siinä kirkonkylässä jo niin pimeä ja siinä olikin silta hajalla sen joen poikki no siinä oli yksi mies seisoi torvesi sitten me kysyttiin vain oltiin kuorman päällä hyvä keli oli kuorman päältä että mistäs se nyt silta menee että päästään poikki kun nuo näkyi olevan tuo silta hajalla meni tuota kujaa myöten tuonne ja sieltä kääntyy sitten joen päälle sanoi että ajatti meitä kuitenkin sen kun tästä Paimilaan sitä kujaa myöten ja ei meinattukaan päästä ympäri siellä minä rupesin jo Sarvalle sanomaan että kyllä se äijän pahan tarvitsisi piiskaa nyt kun mennään takaisin että kun kehtasi valehdella meille tuollaisen tempun tänne että mistäs me täältä kaupunkiin päästään takasinhan meidän on mentävä tultiin takaisin siihen sillalle niin siitä olikin yläpuolelle tehty se varasilta ei ollut sitä väliä kuin tuonne saunaan siitä sillalta ja me sellainen lenkku tehtiin ja päästiin viimeiselle sinne pellolle jossa saatiin kuormamme ympäri
vähän niin kuin petkutti teitä
petkutti niin jos minulla olisi ollut piiska ja olisi ollut vielä niin - varmaan olisin korville vetänyt kun kehtasi sillä tapaa valehdella että ei - voinut sanoa että tuosta ylempää menee se on niin lyhyt matka ei siitä ollut niin kuin tuonne saunaan niitä on sellaisia petkuttajiakin tuo Urajärven mies kerran meitä petkutti kun vietiin heinäkuormia tuonne Sysmään hm niin Kärsälän Liipe tuli vastaamme tuossa Palkkisillan mäessä ja minä kysyn sitten siltä että noin minkähänlainen tie se oli kevättä minkähänlainen keli siellä Päijänteen jäällä on eli Ruotsalaisen jäällä no siellä on oikein hyvä keli sanoi Liipe meidän pojat tuli justiin sieltä sanoi niin oikein hyvä keli no me mentiin sitten sinne ja se äijä meni edellämme metsäreellä siitä ja ajoi sinne suurille pellolle ylös ja siitä kääntyi sitten ja kysyttiin että mistähän tuonne jäälle pääsee tästä kun ei koskaan ollut koettu siitä meni kuja alas sanoi niin menkää sitä kujaa myöten me ja itse kiersi sitä hyvää tietä sieltä ja pääsi ensimmäiseksi sinne jäälle kun me täydyttiin kaataa puita ja aitoja ennen kuin päästiin heinäkuormien kanssa läpi ei siitä pitkää matkaa ollut kun niin kuin tuohon aittoihin vain mutta oli niin paksua lunta sitten että kaksi hevosta kesti se lumi sentään kuormineen mennä ylitse mutta ei kestänyt enää toisia neljä viisi hevosta täydyttiin kaataa viitikkoa sieltä sivusta että päästiin sieltä läpi mutta ei ollut taas kirvestäkään meillä
ai mikä täytyi kaataa
metsää sellaista koivuviitikkoa että päästiin sieltä läpi kun ei se lumi enää pitänyt siinä kujassa ja päästiinhän me sieltä sitten kuitenkin ja sellaisia kupikoita niitä oli minä sanon manasin vähän sillä että kehtaat sinäkin mies olla minä sanon että rupeat tuollaista asiaa valehtelemaan että et voinut sanoa että tulkaa perässä sitten me mentiin ja sitten sillä olikin oikein hyvä keli siellä jäällä sitten me mentiin me vain meinattiinkin mennä Heinolaan sitä jäätä myöten mutta kun siellä oli niin hyvä keli ajettiin Auran kärkeen sinne minä rupesin sanomaan että eiköhän tuo jää kestä kun se on niin huono aina se Ruotsalaisen jää no eiköhän tuo jää kestä lasketaan Marjoniemeen tuosta no suoraan tuota jäätä myöten no me laskettiin eihän meillä mitään hätää ollut siellä oli niin huonoja paikkoja kun se kun virta tulee läpi mutta ei meitä onnistanut sekään me ajettiin siihen rantaan se kyllä siellä kova - tukkitie meni mutta se oli niin kapea että ei sieltä heinäkuormilla päässytkään lävitse ne laittoi proomua siinä rannassa niin ne sanoi sitten että ette te pääse miesparat lävitse tarvitsisi olla yksi mies edellänne kirveen kanssa joka hakkaisi puita maahan no minä taas sanon että no kaikki oli unta kolloja kuin minäkin en minä siellä ollut kulkenut - ikänä mutta noin minä sanoin meidän täytyy tuota rantaa myöten nyt mennä tuonne kaupunkiin päin että tuleehan sieltä tuo mikäs se talo nyt on muista sen nyt nimeä sen oli tästä tuo Vehmaasta yksi Nestori Niemelän Nestori on vävynä minä tiesin sen talon sitten siellä sentään mm no mennään että päästään sen pellolta ylös maantielle ja me mentiinkin sitten ja päästiin ylös ja oli yksi Sysmän äijä meidän kanssamme ja Sysmän äijäkään ei vehka siinä oli ja yksi tomppeli yhtään tuntenut paikkakuntaa ja ikänsä ollut siellä ja tukkikasan vierestä ajettiin ylös sitten löi käsiään yhteen herranjestas minun omat - tukkikasanihan tuossa on vaikka oli tukkia koko - talven ajanut - ne ei itse ymmärtänyt että mistä me ylös päästään no sitten sanoi no kyllä me nyt osataan sanoa jos me sitten ajettiinkin kyllä me seitsemänkin järven poikki ajettiin ennen kuin me päästiin sinne Sysmään mutta sitten siellä tuli Makkaramäen tälle puolelle ennen kuin Makkaramäki tuli kun me sitten pitkin metsiä mentiin tukkiteitä myöten sieltä tuli tuo Penttilän vävy vastaan hevosella ja reellä ja oli kirves tuosta saatte kirveen sanoi no mitäs me sillä tehdään minä sanoin no ette te pääse maantielle muuten sanoi teidän täytyy kaataa koivikkoon tie itsellenne mutta nuo ei me sentään tarvittu kaataa kuin kolme sellaista tuollaista koivua kun oli niin liki toiset että ei mahtunut ne heinäkuormat lävitse
se oli vain tukkitietä
niin se oli vain tukkitietä niin sitten tuli Makkaramäki siinä ja maantie siitä ei ollut enää sitten pitkä matka sinne mihin me niitä heiniä vietiin yhden kartanon taloa siellä oli nuo Isontalon jotka tuossa nyt on ne oli lampuotina siellä silloin ja niillä oli tuo talo pidettävänä jo niin noin tuon talon heiniä vietiin sitten sakilla sinne kun niiltä loppui heinät joo niin kaikkia reissujahan niitä on
no se oli kovan kuorman kanssa sitten kuljettava kun niin pitkiä matkoja ajettiin
oli vahvat kuormat niin vahvat heinäkuormat
minkäs näköisillä - reillä sitä ajettiin
silloin ei ollut kuin tuo yksi reki meillä olisi ollutkin parireet niin siinähän niitä heiniä olisi mennyt mutta siihen aikaan ei ollut vielä parirekiä se oli niin kauan eikä osattu parireen päälle heinäkuormaa tehdäkään jos olisi ollutkin vielä vasta ilmestyi ne parireet tähän sitten jälkeenpäin siitähän on niin kauan jo neljättäkymmentä vuotta kun ne lähti tuosta talosta joka tuon myi Isontalon niin - Tuomaalan ne lähti maailmaa kiertämään sitten ne ei löytänyt taloa ollenkaan mutta rahat meni talo hinta hävisi
ai ne lähti taloa hakemaan
niin kävi Iitit ja kautta Suomen talon haussa sitten mutta poikineen mutta ei ne löytänyt taloa minä sitten kerran menin tuonne rantaan keväällä ne niitä talojaan vielä haeskeli kalaa ja se on nyt talvikalastusta se on Aaretti kallellaan muurin päällä ja kehuu että niin tuli viisikymmentä tuhatta vain tällaisestäkin talon riepaleesta sanoi minä - sanoin sitten sille että no mene nyt ja osta tuo Tommola ol silloin myytävänä Mukkula herroilla seitsemänkymmenellä tuhannella minä sanon mene veikkonen nyt ja osta tuo Tommola minä sanoi niin sitten sinusta tulee se mahdoton rikas minä sanoin jos - kun se olisi saanut kaikki koko Tommolan - Mikkolat ja kaikki seitsemänkymmentäviisi tuhatta kyllä Aaretti painoi otti minun puheen sitten varteen kyllä Aaretti painoi heti - ostamaan sitä mutta se maksoi sitten jo kyllä se samalla hinnalla - olisi saanut mutta paljaalla kullalla mistäs silloin taas otti kullan ei se ollut silloin niin välillään kuin sitten jälkeenpäin taas oli niin kuin silloin mutta se oli kummallinen paikka sittenkin niitä - tuo - Peltolan Nestori - kävi ostamassa sitä ei sekin tahtoi vielä Mukkulalta niitä mullikoita siitä ja sellainen talo kuin Tommola on metsät kauheat vaikka ei se metsä nyt ollut silloin vielä kelpaamassa mutta kyllähän sen tiesi että ainahan sieltä rahaa saa ja muuten suurviljelystalo kolme sellaista taloa olisi neljä sellaista taloa kuin - Tuomaala on silloinkin jo ja sittenhän sitä vielä isonnettu on jälkeenpäin
siellähän on kovat metsät
ai ai siinä on niin kovat metsät sitten että silloin sitten myivät metsät pois ennen kuin ne antoi siirtolaisille joo
mitenkäs se se oli Mukkulan kartanoa se Tommola
se oli Mukkulan kartano niin mutta kun Mukkulan kartanokin oli silloin niin kireällä - rahalla että seitsemälläkymmenelläviidellä tuhannella olisi tämän myynyt oli niin kireä raha-aika silläkin niin se oli ihan pilkkahinta siitä vaikka kuinka kuinka tuhma ihminen oli niin niin se sentään suuri talo ja Mikkola toinen vieressä vielä ja sitten oli niistä Mattilastahan ei nyt paljon ollut mutta Kallioisista vielä osa maata
ne oli torppina siinä
niin ne oli torppina ne oli oikeat talot ne oli kun ne oli jäänyt kruunuvouti valtio osti ne ne oli tuolla tuo osti ne sitten tuo Upila ne oli Upilan talot mutta Upila myi sitten Mukkulalle ja Mukkula pani ne torppariksi ne oli verotalot ennen tuolle Upilalle mutta kun Upila myi ne Mukkulalle Mukkula panikin taksvärkin tekoon kun oli se Tommola siinä vieressä sai sillä tapaa niin kuin tuo Paimilan Peltola ja ne oli ja niin - siinä oli ja helpot talot Karjala ja kuusisataa markkaa kun jäi kruununvero maksamatta kaksi vuotta niin kruunu myi ne sitten sillä hinnalla
ai ne on kanssa ostotaloja
juu ne on tämän isä vai kuka sen osti tämän Peltolan vanhan Peltolan vaari ne osti - Karjalan Eljas osti se Karjalan ne oli torpparia se oli Karjalan torppari siinä keskellä peltoa tuo Eljas mutta tätä Peltolaa minä tiedä oikein mistä tämä siihen tuli kuka tämä missä tämä oli kun nämä -
no minkäsnimisiä taloja tuolla Paimilassa on on ollut vanhastaan mikäs se semmoinen Ryynyselä on
no Ryynynen on siinä missä tuo oli tuossa ihan tuossa no tällä kohtaa Kallialaan päin Takalan vieressä siihen se on Ryynyselä eli komea talo Ryyny vaikka siitä on se metsä myyty sille toiselle Ryynyselle joka on siellä metsässä ja tuolla on tuolla on se metsä joka kuolluthan se nyt on Anttilan Väinöllä se oli sen Ryynysen metsä juu se poika myi sen metsän pois ja tämän pellon jätti itselle
sanoikos ne sitä Ryynyseläksi sitten ennen
se oli nyt taisivat sanoa Ryynyseläksi ja Ryynyseksi no se meni väkisin Ryynyseläksi kun Ryyny sanottiin toisilta meni Ryynyseläksi joo - hyvä talo se Ryynä mutta eihän ne sitä Konsta ei jaksanut pitää Konstallehan se jäi sitten isäntye se sai kartanosta kymmenentuhannen tyttären emännäksi ja mutta ei se pysynyt sillä sitten se oli tuolla kalan kauppiaana loppua Konstakin tuolla torilla ja tämä Jannehan sitä sitten nyt piti joka on kuollut Jannehan sitä siinä vähän aikaa piti
eikös se Janne ollut kova juomaan
oli ne oli kaikki paitsi Joel se ei tainnut juoda joka oli kalakauppiaana melkein ikänsä Lahdessa ja sehän oli vissiin rikas sehän asui siinä kaupungissa ja ja sillä oli - kauppapuotityökin välillä ja tuossa Paimilassa ja sitten yksi veli yksi veli oli mutta enhän minä tiedä mihin se yksi veli niistä joutui kaikki nuorempi veli Anton oli yksi veli joka oli tuolla kirkolla se on kuollut joka tämän Takalan Tiltan nai ja sen pojat pitää taloa tuolla Pyhäniemessä siellä - pikku järven rannalla
no eikös tuo Uusitalo ole kanssa jotakin jotakin sukua siihen - Ryynysille
ei -- se oli Ylätalo kun Ryynänen osti - sen Ylätalon ja se se oli - Ylätalo - erittäin se talo sija jossa on vielä nytkin huoneet siinä yläpuolella Ryynäsen siinä oli Ylätalo silloin se vielä kyllä kun se meidän kylästä se isäntä nai tuosta Taarastista niin silloin se oli vielä Ylätalo mutta sitten ne myivät sen Ylätalon - Konstalle ja sitten ne sai ostaakseen tuon Uudentalon niiltä Uudentalon pojilta niillä siinä oli - paljon lapsia Uudessatalossa oli tyttäriä ja poikia mutta nuo nekään jaksanut pitää

no noista Kalliolan asioita te varmaan muistatte kanssa oikein - vanhaan aikaan minkäslaisia
en minä oikein Kallialasta vähän sellainen että en minä siellä paljon käynyt
että Paimilassa paremmin
Paimilassa paremmin niin ja sitten tuli vähän käytyä muuta kuin Taarastissa siellä ei nyt ollut siellä Kallialassa sitten oikein tuttuja niissä pojissa eikä mutta Simola vainajahan nyt oli
Ulrikki
niin Simola vanha Simola tämän Vilhon isä mutta sehän oli olihan se vähän vanhempi minua mutta sehän nyt nyt oli siellä tunnettuvampi mies tunnetumpi mies se vanha sieltä mikäs vaikka tunsinhan minä niitä siellä isäntiä mutta ei niiden kanssa niin paljon tullut juteltua - Myllärihän nyt oli sen kanssa välillä juteltiin se Mäkelän isäntä vanhaisäntä vainaja sehän oli sen sen kanssahan tuli välillä juteltua
Lennartti
eikä mutta se vanhaisäntä jolle se meni vävyksi se -
se Iitan äiti Iitan isä se Lennarttihan olikin minun setä
niin sehän meni vävyksi sinne sen muistan jo
se oli vähän teistä nuorempi
niin oli ensin sinne tuli vävy sinne Mäkelään tuolta Vainiolta Eukselan Otto mutta en minä muista ne hävisi vai kuolikos se se kuoli hukkasi itsensä ja sittenhän sinne meni teillä
se oli tuota jonkun toisen tyttären kanssa vai olikos se sen Iitan kanssa
kun en minä eiköhän vain Iitan kanssa ollut kun en minä tiedä niitä muista sitä en muista niin oliko sama sama ihminen vai oliko siinä toinen mutta että kumminkin se Otto tuli siihen vävyksi mutta noin niin ne oli niin riitaiset sen papan kanssa että ei ne sopinut yhtään se oli niin mahdoton juoppo se Otto vaikka ei sekään - vanha pappakaan ihan raitis ollut mutta se oli sentään tarkka mies riski suuri mies markkinamies oikea hevosmies kerrankin sanoi tuolla Jyväskylässä oltiin niin siinä oli oikein paha hevonen komea niin se sanoi minä ottaisin sen sanoi mutta olen nyt jo - olen jo nyt näin vanhan puoli sanoi niin en minä nyt sentään sitä enää ota sanoi mutta ottakaa pois siitä voittaa sanoi oikein suuri hevonen ja Meetterin Kalle meni ja otti jalan ylös niin ai kun se oli paha ja se heittikin äkkiä sen jalan pois silloin se meni nurin se hevonen ja piehtaroitsi niin siinä se Mäkelä vainaja sanoi että kyllä se voittohevonen se on sanoi mutta minä en enää viitsi ottaa sitä ja kuljettaakseni täältä asti sanoi kotiin sanoi ja mutta sittenhän siihen meni mutta sitä en muista niin onko se sama sama vai oliko se toinen sisar jolle meni se sitten tämä veli teiltä Joo ei niitä enää muista kaikkia - temppuja
no minkäslaisia täällä oli täällä Vesikansassa noita käsityöläisiä silloin vanhaan aikaan niin kuin suutaria ja räätäliä ja
no niistä ei ollut - pahasti puutetta siinäkin olit teidän kylässä - vähän väliä kaksi suutareita rantasuutari ja iso suutari siinä on vielä - jaa niin sehän tuon tuon vähän suutarin huoneissa siinä järvessä asuu asuu se joka itsensä hirtti kalamies
Riimanni
niin se asui vähän suutarin talossa sinne ihan järven päällä mutta isolla suutarillahan on siinä keskellä kylää silloin kun tuo Nuuttila rakensi uudestaan sinne on sen toisen suutarin tontti
ne on niin lähekkäin sitten
niin
no kuinkas siinä nyt kaksi suutaria kannatti olla
no kyllä - työtä niillä oli no sitten tuossa oli Paimilassa tuossa oli rannassa ja noin suutari ihan tuossa rannassa toinen suutari oli siellä mäellä joka nytkin vasta hävisi sieltä mutta siinä oli ennen toinen suutari jo siellä mäellä - kyllä niitä suutareita oli - räätäliä oli siinä kaksi rinnan Paimilassa toinen räätäli oli siinä tontilla mikä on itse Nuuttilalla nyt siellä - kartanon rajassa siinä oli sen toisen räätälin huoneet ja toisen räätälin on tässä jaa ei se ole sehän ei olekaan pystyssä enää osuuskaupan toisella puolella maantietä siinä joka osti - sen tontin tuo se kuparisepän poika koko muistan nimeä kalaherra jonka huvila on nyt siinä - alarannassa niin se osti sen räätälin tontin siitä ja se on se on se tuolta pytinki hävitetty ihan maantiessä kiinni oli se - toinen räätäli asui
mikäs se oli semmoinen Vesterdahl
no se oli nyt se räätäli no olihan se räätäli sitten sen poika nyt vielä niin kauankaan ole kun se asui siinä maantien vieressä siinä joka on kaupan alapuolella ne huoneet joka on Vehmaan mies osti kun se kuoli se oli Vestendal se oli sen vanhan vanhan Vestendalin poika räätäli
eikös se ollut ihan semmoinen matala mies
se oli me oltiin yksi-ikäiset se oli silloin rokossa kun minäkin yhtä aikaa siinä suuressa rokossa ja sen nuo ei nämä nämä ei ollut paikallaan
nivelet
niin nämä jäsenet täällä sivussa kumpainenkin se rokko vei ja sitten se jäi tällaiseksi pätkäksi räätälintyötä se sentään teki niin kauan kuin se elikin
olikos teissäkin isorokko
oli kova rokko oli ollutkin minä oli me oltiin vähiä nuorena jo kaikkihan me oltiin Miinat ja Iitat ja kaikki siinä suuressa rokossa Nestori ei ollut niin veikka se oli jäänyt vapaaksi minäkin ollut niin mätä että askeleet tuli permantoon kun minä astuin kun oli niin mätänä jalananturatkin mutta minuun ei tullut tänne kasvoihin järin suuria arpia eihän siellä taida nyt meinaan että ei siellä ole niitä rokonarpia paljon ollenkaan tunnu
ei huomaa ainakaan
mutta kyllä ne oli ollut ja niin kuin koppakuoriaisia ja kädet ja kaikki kyllä me niin kovassa rokossa oli oltu yhtä aikaa Iita ja Miina ja minä - Nestorissa ei ollut
se kulki tällä paikalla silloin se rokko
niin mutta sittenhän ne rupesi rokottamaan ja sai ne sen sillä tapaa vissiin häviämään
eikös silloin kun sitä rokkoa oli niin tahtonut ne lapsetkin raapia naamaansa ihan
no nehän oli tupussa kädet täytyi olla nehän olisi repinyt kun ne kihisi sillä tapaa repinyt mutta täytyi panna tuppuun kädet että ei ne sormia saanut välillään
että ei mennyt naama pahaksi
niin että ei mennyt naama pahaksi niin sillähän ne toiset sitten tuli niin pahoja rokonarpisia kun ne sai repiäkseen -- kovasti pois siihen näettehän tuleehan se jos oli tuossa haava ja sitten se rupi rupi jää siihen ja jos sen ottaa kesken aikaansa pois niin siihen jää pitkä viiva niin sama se oli sen rokon kun se ennen aikaansa rupi tuli päältä pois niin siihen jäi jo arpi
niitähän oli ennen semmoisia ihmisiä joista näki kauaksi että on ollut rokko
juu tuo oli niin kovassa tuo täti - Puustellin Miina niin se oli kovasti ollut rokossa siinä oli niin suuret arvet ja - kukas se toinen oli yksi oli tässä tällä paikalla ja ei siinä räätälissä järin paljon kasvoissa arpia ollut vaikka se sillä tapaa vioitti sen kädet mutta ei siinä järin paljon arpia ollut
no vielä niistä käsityöläisistä eikös se ollut niin kuin suutarillakin paljon hommaa silloin
oli oli niin että eihän sitä meinannut välillä saada kun noin kaikki jalkaimet tiedettiin sillä suutarilla niin siinä oli hommaa ja työtä
ne tuli aina taloon
niin taloon niin tuohan tässä meillä viimeiseksi oli mutta ethän sinä sitä nyt muista tuo joka kuoli tuolla sehän tässä kulki kylästä kylään sitä on ihan mennyt vaikka siitä niin kauan ole Savisille laittoi komean talon ja siihen joenrannalle Mukkulan rajaa siinä asuu nyt tuo yksi Sievänen emäntineen siinä talossa ja toinen asuu Meeri asuu siinä toisessa talossa niillä on sisarella ja veljellä siinä talot Sieväsillä tuolta Kutajoesta kotoisin Pulkkinen niin kuin se on toinen Pulkkinen on nyt siinä Savisilla ne yhdessä neuloivat ennen mutta kun suutarintyöt loppui niin silläkin oli kaikki koneet ja kaikki se myi kaikki ei taitaa tällä olla se kone suutarinkone vielä siellä mutta ei se mitään tee suutarintyötä se käy siellä kyllä se suutarintyötä tekee mutta se on Monosella
mitenkäs kun ne suutarit tuli taloon niin eikös niitä ollut useampia aina yhdessä tai niin kuin
-- yksin se Vihtori kävi joka sieltä teidän kylästä oli mutta tältä oli aina kaksi näitä Pulkkisia veljekset
ne oli vissiin pidempään sitten aina -
niin ne oli ollut pidempään niin mutta se kuoli oikein riski mies se toinen ei tämä nyt toinen ollutkaan niin riski se kuoli Heilammissa
no minkäslaisia jalkuimia sitä ruukattiin silloin
saappaita ja kenkiä ja mutta vähän kenkiä mutta saappaita vain ja naisille sitten kenkiä nauhakenkiä pitkäruojuisia sellaiset missä oli renkaat noissa laukuissa näin pitkiä toisia
täytyi olla sitten paljon lestejä vissiin suutarilla vai olikos ne jokaisella talossa itsellä
ei itsellä se lestipussi oli ne täytyi aina minun lestini korjata minun jalkaani ei ne saanut saapasta eikä mitään jaluinta minulla on niin leveä kantapää tässä toisessa jalassa etenkin täytyy työntää tähän lestin sisäpuolen kantapäähän sellaisella -- lisäkappale niin sitten ei mennyt minun kenkäni kallelleen mutta jos sen ilman teki niin se oli niin kapea se niiden lestin kantapää että se painoi sen sisäpuolelle
ja meni sitten kallelleen kenkä
niin niin se on nytkin niin vaikka minä ostin ne on siellä lempallaan tuo nämähän nyt on jo kaikki aukikin
no se suutari oli aika iso herra silloin
joo ja räätäli se oli kanssa talossa neulomassa joo se Vestendal joka nyt viallinen niin se teki minulle palttoon viimeisen palttoon ja se on ihan uutena tuolla oikein hyvästä kankaasta teki näin aukinaisen tämän etupuolen ei sitä ilkeä pitää vaikka minä sanon teet sillä tapaa että saa napin tästä kiinni ei tuo hylky huolinut ja teki sen nyt näin auki eihän siellä pysyi huivit eikä mitkään ja se on ihan vahva talvipalttoo
se on pitämättä vielä
se on pitämättä tuolla aitan naulassa en on viitsinyt tuolla jokapäiväisestikään pitää kun ei nyt enää paljon ulkona käyn niin juu kaikki räätälit ja suutarithan ne herroja oli
eikös niille pitänyt vähän niin kuin passata ruuat ja kaikki
kuinkas kuinkas kuinkas kuinkas eri pöytä eri pöytähän niillä täytyi olla
no lapset varmaan siinä aina oli ympärillä sitten kun suutari oli talossa
ei ollut mentyä se pisti naskalilla toiset ei kärsinyt ensinkään niitä siinä likellä mutta toiset sentään antoivat olla siinä vähän likempänä mutta toiset ei jos ne meni niin se pisti naskalilla salaa
no siinä porua riitti sitten
no ei se nyt pistänyt niin kovaa sitten sentään mutta pisti kuitenkin että lähti loikkaamaan joo kyllä se Pulkkinen oli hyvä suutari ei tämä Vihtori no kyllä se sen ajan jalkuimia sekin teki
eikös sillä suutarilla aina ollut semmoinen nahkatuoli
ei tuolla on vielä meidän suutarin tuoli Meerin kammarissa se on sellainen pienoinen matala se karmituoli se se aina suutarin alla oli se on vanha tuoli jo niillä oli toisilla niin kuulemma nahkaa ympyriäinen tällä lailla ei tämä olekaan ympyriäinen mutta noita tuossa on ympyriäisiä niillä oli sellainen ja se oli topattu ja kyllä se minä uskon mukavampi olikin kuin kovalla puulla istua
eikä selkänojaa ollut ollenkaan
niin sellaista mutta tuossa on selkänoja se oli suutari se oli Pulkkisella ja se oli Vihtori vainajalla se tahtoi - se oli niin matala että se nämä polvet oli tasan
se oli hyvä neuloa
siinä oli parempi neuloa jos oli korkea niin se noin pystyssä tämä polvet ei siinä pysynyt
eikös ne vedä kahteen suuntaan pikilangalla näin
juu kun ne - pumpsasi noita saappaita niin kuin kenkiäkin kun ne pumpsaamalla teki se oli niin kovaa tikkiä sentään kun ne mutta sittenhän ne rupesi vain naulasilla lyömään mutta ennen ei ne saanut tehdä muuta kuin pumpsata täytyy antura kiinni pielisiin sieltä lävitse mutta nythän ne jo sitten lopulta ei viitsinyt pumpsata naulasilla ne löi anturat kiinni
no sepät oli kanssa sitten herroja vissiin
no nehän ne nyt olikin suurempi herra ne sehän oli kuin pappi
minkäslainen se Noitalan seppä minä olen kuullut siitä puheita eikös se ollut aika hyvä seppä täällä oikein
kyllä se oli hyvä seppä niin kyllä se hyvän työn teki hyviä hyviä se teki viikatteetkin joita ei ennen saanut ostaakseen ja kaikkia työtä se teki hyvin muutenhan se oli sellainen - roina joo sen oli paja siinä Hottolan kohdalla ennen siinä pellolla niin siitä kulki tie sitten läpi Paimilaan niin kyllä ei se jos paljon ihmisiä ajoo sinne ei se kauan joutanut ahjon vieressä olemaan sen täytyy mennä ovelle katsomaan kuka siitä kulki
se oli niin utelias
niin kerran minä tuli Heinolan markkinoilta ja minulla oli sitten oikein lentävä keltainen hevonen niin minä ajattelin että et sinä seppä nyt sentään tunne kuka siitä menee minä kiristin tamman siellä alhaalla pellolla jo sitten kovaan vauhtiin - sen verran näki sitten minun takapuoltani siellä mäellä että kyllä se kyllä se hylky Kihula vain oli sentään
se ehti ovelle sentään
sen verran ehti ovelle nauroi se joka noin oli pajamiehenä taas sillä
täytyi olla aina pajamies kun töitä tehtiin
no niin kun niitä oli oma työ niin oli vasaramiehenä eihän se oikein niin mikään työ käynyt yksin no se viikatteen tekohan nyt - ei sekään oikein käynyt yksin kun täytyi olla joka pyöritti palkeita niin täytyi olla aina palkeenpyörittäjä vaikka ei sitten aina lyömistäkään ollut
se teki hyvät viikatteet kanssa
joo hyvät viikatteet se teki niin ja sirpit meillä on näihin asti - sirppi vielä mutta nyt se loppu jo niin kapea noin kapeaksi se kuluu
siinä viikatteen teossa onkin oma konstinsa varmaan olitteko te olitte katselemassa varmaan
no kyllä minä viikatteita sen kanssa jo tein vaikka enhän minä niitä tehnyt minähän löin vasaralla päälle vaikka eihän siinä enää sitten tarvinnut kun se siihen viikatteen - kuntoon sai niin itsehän se sen takoi sitten ohkaiseksi kun pinnin vain sai siihen ja se täytyy kyllähän ne vissiin kaikki sai sen viikatteeseen terän kun ne vain viitsi
ai siinä on niin paljon työtä
niin ja sitten veden kanssa kun takoo viimeiseksi sitä vain oikein ohkaiseksi että se on aina vesi siinä kuumalla viikatteella sehän täällä takoi sen niin monien kertaan sen veden kanssa sitten ohkaiseksi niin siitä tuli niin tasaisen kova terä sitten
no mitenkäs se karkaistaan sitten se viikate
no veteen pistetään sellaisena että ei se ole tulinen että se on vain hyvin kuuma muuten mutta ei tulinen sellainen kaukalo mihin missä oli vettä johon se meni yhtä aikaa kyllähän se sepästä laatuun tuli ei siitä sanoa tarvitse - töissään
muutenhan siitä taisi olla kaikenlaisia juttuja
niinhän oli olihan se muuten sellainen rona silloin se oli rona kun nuo kapinan aikana se oli niin kova kommunisti meillä oli talkoot minä ostin tuolta Paimilan Mäkelältä kun siellä oli se mittari niin minä ostin sen tilipuut sen metsästä kaikki ja me ajettiin sitten siinä talvella tuon Vennerin kanssa ja ne silloin ajeli ne hevoset joka talossa ryöstämässä ne punaiset meillä oli sitten se talkoot ja meillä oli paljon - hevosia sitten Liukkanen jos sinä muistat
Kallialasta
Liukkanen oli tiellä ja sitten Liukkanen täytyi olla täällä kammarissa piilossa koko ajan kun se seppä oli tuolla tuvassa
minkä takia
no se Liukkanen ei ollutkaan kommunisti näethän vaikka eihän tässä ketään muitakaan ollut mutta se oli sille niin - vihainen niin se Liukkanen pelkäsi se oli täällä piilossa seppä - mähläsi tuolla johan ne sen meinasi viedä ammuttavaksi sitten sepän mutta tuo Seppälä vainaja vapahti sitten
Puustelli
niin Seppälä vainaja juu ne piti sen ottaman tuolta sepältä jo ja - vievän Kallialaan ammuttavaksi jätti sen vapaaksi sentään sitten pojat Kalle ja Vihtori nehän oli väessä sen pojat ne oli sepän Kalle ja Vihtori että ne pääsi karkuun sen ne olisi tainnut vissiin tappaa kun se niin pelkäsi se pääsi se pääsi Amerikkaan ja siellä on
ja Kalle säästyi
Kalle säästyi niin ne oli Heinolassa ollut sentään kovilla suon ojassa ne oli ollut piilossa valkoisilta sentään siellä sitten se meinannut Vihtorikaan se oli meinannut ampua itsensä jo siellä ojassa vai vai tämäkö seppä tytärhän Amerikasta kävi Kallen sisar täällä nyt ja ei se enää ole siellähän se oli Mattilassa Maija minä -
Mattilan emäntä
Mattilan emännän sisar kysyin Vihtoria että missäs siellä Vihtori on no meillä on niin pitkä matka väliä sanoi minä en tiedä --- missä se oikein on sanoi mutta ei sitä kehtaa katsellakaan sanoi missähän sitä siellä sattui niin pahasti että se on kaikki sillä on niin paha pää sanoi turvoksissa pää niin muuten paha on mutta se että on ruma en muistakaan kuinka pitkän matkan se sanoi siitä heiltä olevan vielä edemmäksi toinen sisar on siinä rinnalla vieressä
no vielä siitä vanhasta sepästä vieläkös muistaisitte jotakin semmoista juttua mitä siitä olisi puhuttu tai mihin se
en minä sitä nyt muista
eikös se ollut vähän niin kuin puolueellinenkin että jos pajamies jos ei osannut sepälle tarjota niin mitään että ei
no ei se sen pahempi ole ihan se sentään kun se oli kova kommunisti jos ei toinen ollutkaan niin eihän siin silloin oikein sujunut niin se on tässä maailmassa se puolue minä nuo kengitytin tuolla Kallella ensi kerran sellaista varsaa ja ennen vanhaan oli sitten että ryypyt antaa sepälle silloin kun noin ensi kerran kengitetään varsaa niin minä vein Kallelle sitten ryypyt kun minä ensi kerran kengitytin melkein - ikänäni varsaa ja sitten joku toinen oli vienyt niin se Asikkalan poliisi oli meinannut Kallea sakottaa siitä että ottaa etukäteen palkat eihän se palkkaa vastaan vienyt kun se vain sen antoi palkanhan se itse maksoi en minä muista kuka se toinen oli
ai se oli vanhaan aikaan sellainen tapa
niin että antaa sepälle ryypyt kun ensi kerran varsan kengitti
sehän olikin kova homma se varsan kengitys
oli jos oli paha hevonen paha vielä sellainen oli kun minullakin oli yksi suuri vielä ja ja sitten paha eihän se hyppinyt mutta se painoi niin paljon että mies lykistyi alla silloin Kalle sanoi minulle kun minä sitä kengitin viimeisen kerran että älä hyvä mies tuo enää minun - kengittääkseni tätä minä sanoin kyllä sinä sen viimeisen kerran nyt kengität minä sanoin Lahdessa sen sitten myin toisena vai kolmantena päivänä kun oli markkinat
eikös siinä ollut jotakin semmoisia konstejakin kun oli paha hevonen että sen sai paremmin kengitetyksi sitten
no ei siinä voima siinä kysymyksessä vain oli että pysyi jalassa
että ei että ei mitään semmoisia telineitä käyttäneet
no niin mutta ei ne siitäkään saanut kyllähän ne niitä koetti en minä tiedä olihan ne tuolla - Paimilan pajassakin ollut sellaiset telineet että ne nosti sen hevosen ilmaan matto alle mutta ei ne sitä siinä paremmin kenkään saanut kyllä se siinä sentään sai rätkittyä mutta toinen seppä kengitti sen ilman mitään pahankin hevosen minä toin Heinolasta kerran kolmevuotisen tamman ja en saanut sitä takajalka en minä siellä -- koettaessa koettanut ostaessanikaan se oli niin kaunis hevonen en minä sitä oikein mieli tehnyt koettaa antaako se jalkaansakaan ja päästiin tuohon kotiin ja minä että minä sanoin jahka koetan jalkaa ylös en saanut ei ei tullut ylös repäisi vielä minun palttooni tuosta sitten mutta sitten minä menin Lahteen kun tuli lunta ensi kerran lunta niin sitten minä olikohan ne joulukuun markkinat ne taisi olla minä menin sillä Lahteen sitten vaikka ajettiinhan sillä muuta ja hyvä se ajaa olikin mutta se kengitys vain oli se takapuoli niin paha ja mutta minä menin Lahteen sitten sepälle sinne Humpulanvillan mäelle oli se seppä minä kysyin siltä sepältä että kengitättekö te hevosta kyllä sanoi sanoi onkos se paha minä sanon no ei se nyt niin paha taida olla minä sanon mutta ei se nyt kaikkein parhaitakaan ole minä jätin hevosen sinne no parin tunnin päästä tulet hakemaan kyllä se on sitten kengässä minä jätin sen sinne minä ajattelin jahka nyt menin sitten parin tunnin päästä katsomaan - kenkäkaviot oli veistetty mutta ei ollut kengät alla minä sanoin minähän lähdenkin - meinasin en minä viitsi katsella minähän lähdenkin uudestaan markkinoille minä sanoin siksi aikaa kun lyötte kengät istui siihen niin tuolille sanoi ei se kauan kestä kun on kengät alla sanoi seppä ja minä istuin siihen ja kun se otti sen jalan niin se oli niin kuin olisi - havutukki missä se löi sen kengän kiinni ja siitä tuli niin hyvä hevonen kengittää kengitti parempaa
se oli vahva seppä
niin ja se osasi sen niin vissiin kohditella että se kun se siitähän minä arvasin kun ne oli niin kauniisti veistetty ne kaviot jo mutta minä ajattelin että jos se on sentään paha kengittää menen pois että en minä näe
se ei ole mukavaa katsella
niin mutta ei ei se ei yhtään niin mutta löi niin kuin puuhun puuhun pölkyn päähän tuo - tuo Lautakolan Vihtori sitä puhuikin sillä oli niin paha hevonen ja että ne - vipusi sen niin kuin puhuttiin tuolla kylässä tallin kattoon että pitivät siinä saaman kengät jalkaan ei tullut mitään ei mitään tullut sinällään mutta sitten se meni Lahteen sitä kengityttämään niin meni sille sepälle ja sanoi että kengitättekö te pahaa hevosta onhan niitä tässä kengitetty sanoi sepän sanoneen minä jätin ja sen sitten sinne sanoi mutta katselin sentään ensin vähän aikaa että mitä se sille tekee mutta se ei tehnyt ja mitään sille sanoi pisti seinään kiinni pitkät suitsenräimät minulle sanoi niin pisti seinään kiinni suitsenräimät ihan kärkösesti että se pääsi menemään mihin vain mutta sitten se pisti toiset suitsenräimät sieltä kuolaimista sanoi ja pani täältä päällitse ja ristikon lautasille ja siitä tuli pitkä - hihna - alas sinne maahan ja kun se sieppasi sen jalan ylös ja sen nahlun sen hihnan yhtä aikaa sanoi niin voi paha se hevonen vapisi sen käsissä
se kiristi kuolaimista
niin ei se ei se sitten kiristänyt muuta kuin silloin sen piti rupeaman hyppimään niin silloin se nykäisi silloin se hevonen vapisi jo taas sanoi ja siihen löi kengät jalkaan sanoi ja eikä vielä sen sitten sai kotoakin kenkään mutta ei siitä hyvä tullut koskaan se myi sen sitten pois vai vaihtoikohan se sen tuolle Lahden sepälle Lahden niin sepälle vuoverillaan lehmän kanssa se oli nuori hevonen se oli komea rautikka joo minähän myin tässä noin johan nyt on kolme neljä vuotta sellainen kolmastalvi varsa sille Vehmaan miehelle en minä olisi sitä antanut sille minä olisin toisen antanut kun minulla oli silloin kuusi hevosta kaikki yhtä - sukua hm mutta se ei huolinut siitä toisesta joka olisi ollut vahva hevonen mitä jos minä tuon otan sanoi mm sen ei saakaan jalkaa ylös muuta kuin hihnalla takajalkaa kun seppä tuli veistämään varsana mutta hevonen kuuluu sillä olevan siellä ja se oli ajanutkin kilpaa sillä ja mutta ei se - ollut palkintoa saanut mutta oli ollut kilvanajossa mutta ei paljon puuttunut että ei saanut mutta se oli sellainen sieväläntä - valkojouhi - vaaleanruskea - hevonen sillä se vielä kuuluu nytkin olevan